Xu̱kú tsí ngrigu̱ún mbroꞌon, xóo mbi̱yú mbroꞌo̱n nutháa̱n mbáa xu̱kú mangaa tsí nangrigo̱o̱ mbroꞌon na̱ka̱ ra̱ri̱guii̱ inuu exe̱, naꞌsiee̱n, <hesitation> ído̱ rí naꞌni̱i̱ idaaꞌ mbroꞌon tikhu mbroꞌon, nandxaꞌwee̱, abése̱s. Óra̱ guáda̱ꞌ máꞌ mangiin tsí xpu̱ꞌphún mangiin, nagowée̱ natrámii̱n mijngi guꞌwáá, nosiee̱n, mbaꞌiin xa̱bo̱ nuthan rí xkawe̱ꞌ xí naꞌsian xpu̱ꞌphún, n <hesitation> uu rí xa̱bo̱ ma̱j̱añúu, mbáa xa̱bo̱ mijngi ma̱ja̱ñúu, xa̱bo̱ tsí nagaꞌsie̱n ná goꞌwóo ma̱ja̱ñúu. Kajngó tsíñúu̱ gúñúu̱ tsúꞌkhue̱n. Pero kuitsúun máꞌ isie̱n rí nosie̱n mbroꞌon ikhii̱n, naꞌsian xpu̱ꞌphún, naꞌsian, nasian mbi̱yú mbroꞌon. Rí na̱ka̱ ra̱mbiꞌi máꞌ a̱ꞌkhue̱n, xpu̱ꞌphún na̱ri̱guii̱ xóó naꞌsian ja. Nguáda̱ꞌ tsi nu̱ni̱ña̱á máꞌ rí nusian mbroꞌon a̱ꞌkhue̱n <hesitation> nagóo̱ iꞌwá, iꞌwá xuajen, iꞌwá lugár. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa mbáa ño̱ꞌo̱n tsí nangrigo̱o̱ mbroꞌon, naꞌsian ná <hesitation> narixa̱á ná <hesitation> jamba̱a̱, naꞌsie̱n na̱ka̱ ra̱kixi̱i̱, na̱ka̱ ra̱ki̱xi̱i̱ ná jamba̱a̱, tsúꞌkhue̱n tsí mangaa naꞌsian asndo na̱mbiꞌi ti̱ga̱. Na̱ngrigo̱o̱ ná ja̱mbaa naki̱xi̱i̱. Xúwán rá, <hesitation> xí jubúu̱n nonee̱ mbroꞌon <hesitation> nudxuu̱n nu̱ndxa̱ꞌwa̱ iꞌwíin xu̱wán, nudxuu̱n, nudxuu̱n nu̱ndxa̱ꞌwa̱ xu̱kú. Na̱ndxa̱ꞌwa̱ xu̱kú, a̱ꞌkhue̱n rá, nagóo̱ na̱díxi̱i̱n nugúndxa̱ꞌwe̱e̱, nu̱ra̱tuu̱n, nu̱ra̱tuu̱n xtuájen. Guáda̱ꞌ xa̱bo̱ tsí nadxuun a̱kui̱ín rá, nugújudii̱n xúwíi̱n ná xanáá. <hesitation> nu̱ra̱tuu̱n ga̱á, nu̱ra̱tuu̱n xtuájen, nu̱ra̱tuu̱n. Tsí ga̱á a̱ꞌkhue̱n rá, abeses nagájnuu̱ mbroꞌon, ngriguu̱n, nduꞌyée̱ rí mu̱phi̱i̱ a̱ꞌkhue̱n rá. Akhue̱n nawatra̱uu̱n ene̱ xa̱bo̱ tsí nagájnúú jmíí xu̱wíín, nu̱guꞌñíí jmíí xu̱kú. Mangaa xí nu̱ña̱wáa̱n guꞌwá rá, trigiin xí nawaꞌnú xu̱wán, xí nawaꞌnú xa̱bo̱ tsí tsínuu̱ rí mbroꞌon a̱ꞌkhue̱n, nagóo̱, nagóo̱ nu̱ndxa̱ꞌwe̱e̱ o naꞌphúu̱n xa̱bo̱ mbo̱ꞌ, xí tsí tsíne̱ nuu̱n tsí guꞌwúu̱n. Mbiꞌi máꞌ idúu̱n trigi̱i̱n xí nduyáa̱, nudxuu̱n mbá, nune̱ xu̱kú. Xúꞌkhue̱n máꞌ xí xtíla̱ rá, nonee̱ rí mbroꞌon jii̱n, xí ndayáa máꞌ mbroꞌon nuda raꞌii̱n, i̱jíi̱n none̱ jin. Óra̱ xí-xí <hesitation> na̱mbiꞌi máꞌ a̱ꞌkhue̱n rá, na̱ndxa̱ꞌwá mba̱xtá, rá mbiꞌi máꞌ iduu̱ ja. Indo̱ó rí na̱mbiꞌi máꞌ a̱ꞌkhue̱n nandxaꞌwee̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa xu̱wán nandxaꞌwee̱ ído̱ rí naꞌdxuu̱n nandxaꞌwá xpu̱ꞌphún rí mbroꞌon na̱ri̱guii̱ ná inuu exe̱, <noise> namakuu̱ nandxawée̱. Ño̱ꞌo̱n rá, miꞌcha̱ máꞌ nusian tsí ño̱ꞌo̱n mangiin, na̱mbiꞌi máꞌ, xóó máꞌ tsimbiꞌi a̱ꞌkhue̱n, nawaꞌdii̱ máꞌ, nosie̱n mangii̱n. Jngó mba̱ꞌoo xa̱bo̱ rí na̱ka̱ rambiꞌi máꞌ xí tsíñajma xa̱bo̱ <hesitation> ajo̱o̱nꞌ rá, mba̱ꞌyoo xí na̱mbiꞌi rá, nusian máꞌ ño̱ꞌo̱n, na̱mbiꞌi nduyáa̱. <noise> xí mbroꞌon níkhú na̱ka̱ raꞌne mbroꞌon makhíí rá. Nawaꞌdi̱í none̱ tsí xpu̱ꞌphún nusian, mbiꞌyuu, mbi̱yú mbroꞌon nusian, kajngó ndaꞌyoo xa̱bo̱ rí na̱ne wakhíí jína.